"Mi yii on oɗon njanngida keeñen. Miɗe waawi landaade on hoɗun njannganoɗon doɗ muuɗun. Sabi jannde mooɗon ndee, nde welnde, nafoore, jogiinde ñeeñal." <hesitation> so tawaama <hesitation> walanaa on baasi.